Pus ke iño xondenguilia xatanranro, pero <hesitation> como ihá tuxhininró xa xakutunguano, te detetuni xani ininró xane nguili tanraró, pero después kuan tión koño ini por que detunguano, kuani tunru ta nokani tanró, ho kanitanró xhin pareja no ho nakuniña familia che nakuniña familia ña dii teñoo koxangua problema xatunó.